Sɛla zuo n sɔi ti tu tara lɔgerɔ basɛba ti ko'om ka kɛ'ɛri ba gee tara lɔgerɔ basɛba ti ko'om kɛ'ɛra ba de la, lɔgerɔ sɛba ti ko'om wan nyaŋɛ doose ba puan tole la aayi bama de la lɔgeseto n ka tɛbegɛ bee ba de la lɔgeseto ti tu suna ti tu yɛɛra murigere san ni bɔna koo wɔlegɔ san ni bɔna, tuulega san ni bɔna koo sansɛka woo gee lɔgeseba mi ti ko'om ka nyaŋɛ doose bama tole la, lɔkɔ bama ti yɛɛri bama la saa saŋa. Tu yɛɛri ba kina la zi'an ti fu ka nari yo fu doose bini ti fu baŋɛ yeti ko'om wan bɔna bini ti fu san yɛ lɔkɔ la ko'om la san ka'ɛ la kan kɛ fu iŋa puan koo ko'om la kan tara daaŋɔ bɔ'ɔra fu koo fu tari la, fu zala la lɔgerɔ fu iŋa puan gee ka bɔta ti ko'om la kalem ba ti ba sagum fu wan tara fu wan yɛ lɔkɔ koŋɔ la koo fu san dikɛ fuu koŋɔ la yɛ fumiŋa fu yɛ gee ti la nyaŋɛ pi ti sageŋɔ ka nyaŋɛ paɛ fu lɔkɔ koo daaŋɔ ka nyaŋɛ paɛ fu lɔkɔ lɔkɔ.